सुभा-सुभा उठते ही, दिन की शुरुवात में जल्दी अने पौष्टिक नाश्तो जरूरी है। गांव-गहंर में लोग अकसर पोहा, उपमा, अने मूंगफली के चाट <hesitation> बनावै है। ताजा फल, दही अने हल्की चाय भी अच्छे विकल्प है, जिणसे शरीर में ऊर्जा भर जावज। ई नाश्तो जल्दी तैयार हो जावे है, अने पूरे दिन रा काम मँ आसानी मिल जावज। सही नाश्तो लेणसें शरीर मजबूत रहे, मन तरोताजा हो जावज, अने दिन भर आसानी रेज़।